Chu chu ntheni sataxre'e thi'iasa sen tjanaana ana na thi xrugangina cha cha tsje nano naana la xaanala bangixin na ngee nthia ka ngee nthia ka jan <laughs> ngee nthi kansijna nchia jan nchexin 'ndu jan, kamaxra jan <hesitation> thi nchia thu akja jan, <hesitation> nchia xrothie, nchia chjin, kulandu' nchasala ngee ka ju nena june'a na nthaxrose nchi ngeen thi nena jii jila jee thi ne sen chujni gila ijea xranchi asa yaasala ngee nthia kala junthena nala bangina nduna 'iena nunguxina jilanda ngee thi thi tsiuna thi nge thi tsona thi ba ndee the najni runi thi ndatsii nda thegee jean thie ne sen jee yaa xranchi yasa ke yasa a la ngee kajan ngee nthia kusijna thi neni propa xra jaa'na thi xro bangina la cha jien na unena thika ngee nthia kala nixi xra jii thi sii nendo sene nguji nthia thi ne senla ijean xranchi yasa yasa la ninthu jnaa ngee thi nthia thika june na nyaa ndithon bangi na sujina see thi theenaja ba ngee kan lithon lithon jina ngee thi june na yaa sa.